Liddi do volda chaka mabbe be gite, ko be dimba bileji mabbe ha nder ndiyam, luttidi liddi woni nder ndiyam faman ko lingu mai volwata sai be lornina mo volde mai be bileji.